Nokphangno manna bagwi ang bini mungno saimanna bagwi naiwi naio jesa khe malkhung chalaimani license eba kok salainani kok. Jodi tongkhe ang tonoui khe nokni borok bai kok salainai. Abo hai wngya khe ang a rang bag no ganani kwmajakkwmajak eba naimwthang thanao rwnai. Tei thanithanini borokrokni board eba samungni koktwmao ullo khlaimani bisingtwi bo nokni borokno manwi mano. Rang bag no kaham khe tei dakti dakti khe kiphilwi rwjakmano kubui khlaimani abo wngkha kubui khe tongmani tei wngwi tongmani kokno phunukmani lukurokni bisingo poito tei kaham muchungma wngwi tongmani